احب قراءه ال-الجرايد حقت الاخبار يعني <hesitation> احس ان القراءه من الجريده تعطيني عمق اكبر للخبر وتتيح لي اني افهم الحدث بشكل شامل صراحه ا-اشوف متعتي في قراءه المقالات والتحليلات وهذا يساعدني علي <hesitation> الاطلاع علي مختلف وجهات النظر حول الاحداث يعني ال-الجاريه.